Ny ilavana machine fanasan-dasiety alongany anh, hagnadiovanao lasiety alongany izy anh, de akeo koa sy de sahirana loatra zany ianao hoe mbola hitati-drano anh, mbola hagnisy vovon-savogna de mbola hagnakobana fa <hesitation> alefanao akao foagna lasiety, alahadahatranao akao anh de arahanao foagna bouton anh de efa lasiety madio arahanao avy akany.